Den kaman tsən voni aru aru ki cim tə kya ngal gi ɗaŋ kyani ngən kya su ba yani ngən ca su ŋəŋ me bi ko kuma tu wul ngə tu dzaŋ gi ngar won ɗaŋ a yeli ɓaskə ca su aman kə yi rəŋ wo tliwo nga ngə kyani kuma gi ɗaŋ kə yeli ca su ngə inta kə tlə ɗa kya lər tə ɗi kya tsən cim tə ba wo su ngər won ɗaŋ wo mara ngə rai tə yeli a fara tə kya niŋ ba su ko zyen ya ŋgas kə ləɓi tə tlə yiŋ wo wutu wi da ngən ni a tu ŋye to gi yan cini gəɗi wa bikos sabo ko yani ngən a su ngə inta kə tlə ɗa amma kya yel gi ɗaŋ kə vər tə su ngəni dzub dzub dəni dzub to tabbaci tu dzaŋ gi ɗaŋ ngər shi ɗaŋ ata yeli ɓas kəi yan kə yirəŋ wo ga ngəi so mya wul ngə tu gəd paŋ ngəni ka paŋtəni kaɗa a yel gəd a puska a laɓəŋ. Yel tə a rah wos m gonnan yanes ca fin kauna wa ainihi na su ngəni ya? inta a labtə a səŋ kab to ka tsəɗi ki cim tə kuma ka gərəi.